انفضل ان انا تكون عندي القدرة ان انا نتحكم في احلامي. انا نفسي انحقق احلامي ونفسي نرسم احلامي زي ماناعايزة، ولو عندي القدرة نحققها فانا نحققها في الوقت المناسب. ونبسط نفسي بكل الاحلام اللي انا عوازاها. أي انسان نفسه يحقق أحلامه ويتمنى تكون أحلامه تحقق زي ما هو عاوز واحسن من ما هو عاوز. أنا عندي أحلام كاتيرة رسمتها حققت منها احلام ولسة في احلام نفسي تتحقق، ونفسي جدا اتكون عندي القدرة على ان انا نحققها في اسرع وكت ممكن.